I bouilloire moa zany famariparitako azy mazava hoazy, iny zany famanà rano lafa ataontsika hoe am'ville agny zany taritaraiky amin'ny hoe f- saribon. De iny koa afaka anava rano dite, raha ohatsy hoe olo maimaika andeha hiasa zany de igny zany malaky ny fomba fiasan'ny bouilloire satsia amin'ny alalan'igny zany <hesitation> malaky fomba fiasany sy mampafana gny rano.